Beilah kerja rumah sekul wak kaau taao susah angai, mun bagi akou, kerja rumah wak susah ji biasa siyen math, a melibatkan sabjek sejarah ataupun ekonomi sebab fua alak sabjek itou memang memerlukan idak fakta mun bak mejawap ataupun formula, ji sejarah memang telou mesti bak membaca tetuu fakta yen jegem telou mesti bak pahem tetuu siew soalan sebelum telou mejawap mengeang a pahaman telou yen bebeza kuman wak sepatut siyen

Serita kou wak paling diyak angai nerasa kou sereta wak subet yen saji diyak tan yenlah apabila telou pikena menuluong dikakak sereta pesedekah gak dikakak, cara wak diyak[aaa] jegem cara ndabei pedengah gak, gak deloyen sai a pidok sesedekah yen. Yenlah cara kou wak paling diyak tan rasa kou kena menuluong adikakak pesedekah gak adikakak serta sharing gak adikakak pasel betan-tan cara bak tudip telou diyak supaya telou nda bak menyakit sereta telou bak sentiasa segak jegem Tuhan, bak sebiyeang selalu, petekunan jegem Tuhan

Sekul gak negara melo menyukong macam--macam bahasa, bahasa mandrin bei, bahasa iban bei, bei bahasa malaysia mun gak universiti bahasa-bahasa wak lubeng likou pun beri ajar.

rasa kou mun bak bayar kad kreadit bak bei inou dabei cara kek kawaklah terpaksa telou pebak bayar kes ji ienlah, mun pebak handpon itou megieang kawak tan telou, megieang inou-inou tan, maklumlah ajau.

teknologi wak subet akou rasa khawatir, akou rasa memang AI lah, sebab AI kena meniruk sama ji otak manusia baih ien kena meniruk inou ji nerasa manusia, kena subet kerangan, kena subet a inou ngadan PHD a idaklah wak kena teniruk AI, akou rasa bahayalah

iklim gak takan kou ajau adalah iklim khatulistiwa wak sentiasa bei ujan jegum pala, pala wak paling payut serta a ujan baai sentiasa idak, bila siyen bak baai bak idak sama jelakau kadeng-kadeng lok bak subet banjir kawak

Mun dagen likou telou mesti masui kad pengenalan unlah ataupun wak senebut a dana lahabei sebagai tengki. Mun telou mapun likou a, mestilah telou a pigek sama paspot. Mun ndabei paspot telou nda kena makau mapun likou a. Jadi, mun sama ji telou pengan aneak-aneak, telou mesti masui a sij surat beraneak sebab loyen nda ngak bei ataupun mykid mun loyen ndabei ngak bei aisi. Jadi itoulah wak paling penting

. Wak isak dagen telepon ajau itou wak nisak kou adalah wak isak soduku. Soduku itou idak mum men menguji minda telou kutan-tan gitou telou bak menyelesaikan masalah jegem menyelesaikan gem yen.

AI YEN WOI, AI YEN MACEM-MACEM KENA, INAU-INAU NEBAWEN TELO, WAK YEN LAH NEJAWAP SIEN. A YEN KENA PINYEANG WAK INO KISAH DIRUJUK LUBENG A A GOGGLE LAH LUBENG INTERNET KAH KENA BAK MENULUONG ANGAI LUBENG KEJA

Akou suka pebak wasiek wak da den badan ji nda mejolok mata sama laei telo serta kawak kesuwayan serta jegem umor kou, jegem kawak akou suka wak bajou warna siek.

Wak bak menyukuong a wak pasel sosial wak dagen likou telou supaya telou bak menjaga ji likou telou, kak bak jadi ndabei diyak ji

Kubaji maseraket kena menuluong a wak memerlu, sebenarnya memerlu itou telou bak pegui kawak ji, siyen perlukan inou adakah perlukan sokongan moral adakah perlukan tenawan ataupuun sakai bak jegem siyen telabau ataupuun adakah siyen memerlukan a duwit ataupuun bareng wak bak nidok jadi terpuleanglah jegem wak inou ji wak keperluan siyen tetapi telou mestilah menyumbang setaket wak telou mampu, mun nda mampu nda kawak kena lah

Kubaji adet telo kampung selalu tulong menulong dagen keja-keja gak susah jegam gak keja-keja senang wak yian rasa ko terpangaruh dagen udep ko.

Wak payah subet dagen kereja a masa gak opis adalah bila telou betemu jegem apah wak ndalok bekerejasama jegem telou wak ndabei sependapat jegem telou sebab masieng-masieng bei pendapat berbeza. Jadi susah bak bekereja bila loyen ndalok bekereja wak inou ji telou lok wak subet.

Ji cabaran wak tenemu usahawan liyan memula bisnes gak likou, gak likou melou ajau yenlah aaa pasel loyen ndabei taou adikakak sai a bak peguna bareng yen, sai a bak-bak memerelukan bisnes deloyen. Kapitel ndabei masalah lah tapi wak tuu siyen pemasaran gak, gak kawasan persekitaranlah.. Den koulah

Wak kan wak debai sihat da perlu sekali sekala un ba bei janji telo ba barbeque bei keman wak gureng gureng jegam wak dagen put serta bu wak jeruk jegam kawa wak idak lemak.

Umur a pebak [tek] teknologi itou ajau kuman aneak japan keluwer sama laei a japan lahir, ngak pebak teknologi. A debei pebak teknologi angai ji adalah a lakei wak debei kena [me] debei pikir tan agei

Debei ji perkhidmatan awam wak debei penting semua perkhidmatan penting, sebap pihak kerajaan ngak berfikir kan perkhidmatan yen penting untuk setiap lapisan maseraket. Wak pa debei wak pedengah government kerajaan pedengah itou debei penting semua penting untuk kemajuan bersama

Cuti wak senuka kou selalu yenlah Lau Kaul ramai, Lau Krismas ramai, Lau Rayak ramai, yen ji #nuka melou, bei cuti sekul alou.

Bagi kou cara bank online itou diyak jegem memudahkan telou bak subet mana - mana ji transaksi wak bei ajau. Itoulah cara wak lebeh maju, ok jegem seneng nda kira masa sebap ataupuun gian walaupuun en jawuk telou agei kena menului duwit mapun sai - sailah

Cuaca lau ito suwab tapak tengah lau ujan dan bahabei lasuok tapak malem.

Bareng kreatif wak diak ji den ko lah ji salui bider, dakan jegam kawa barang wak ne hias ji senuka kou ratai emas jegam gelang emas padak jinih ji den bei emas ratai jegam gelang.

Masa akou kenaan telipon batui lawuih, yenlah ba telipon samalah aaa, samalah ji sa sabun ji. Nda alah-alah akou menelepon adikakak, nda alah-alah akou menelepon janeak-janeak, a sakai-sakai, gerek-gerek gidei ginan. Kuwak-kuwak lalu kawak telepon. Nda taoulah tan, yen tan akou bei telipon batui lawuih.

Acara ataupun aktiviti tradisi tradsional wak nisak aniek-aniek dagen masyarakat melo ajau pisak serimban, pisak gasing, pisak asin, pisak komputer, pisak telematch, pisak komputer internat game, macam macam lah.

buk serita wak aneik-aneik umik wak idak tenaou a adalah buk hikayat pak pandir, pak pandir itou serita wak melucu tapi bei menjuah teladan gak aneik-aneik telou di masa akan datang

Sejarah penjajahan komunis gak sarawak sebelum british jegum pembunuhan sir donstan steward oleh rosly dobi untuk kemerdekaan sarawak

Benateng wak nimen masyarakat melo siaw, itek, sapek, asou jegum sieng.

Aku mun bei Masa belajar hobi pisek sebab aku da berapa pandai contoh pisek kek, pisek biskut pisek wakkan keji do a berapa tukang tan aku.inou mun bei hobby kaau kena turut Baih yian le kena ja business.

Artis wak senuka kou gak Serawok. Iyenlah penyanyi dayak, ngadan siyen Melissa Francis. Suarak siyen jegum lagu siyen dao yaw angai.

Cuaca wak berubah dagen peluen taun beilah sebap ajau lasuk en lasuk sampai 40 lasuk, tapi lau bulan selalu en lasuk bulan lasuk, ujan. Bila lau bulan ujan ah lasuk. A yenlah Perumahan musim gak gitou iklim gak likou telou itou

Isak tv atau filem wak paling senuka kou buat masa itou adalah cerita likou putihlah. Ok... Armageddon. Sebap cerita itou en bei [a] menunjukkan pasel kasih sayang apak gak aneak siyen. Baih yen cerita itou memang nyat angai ji den kou jegem sangat menyentuh nasenglah. Akou pegui cerita itou akou akan merasa sedeh jegem akou merasa betapa nyatnya kasih sayang apak siyen gak aneak siyen.

Gak likou melou subet bisnes oo seneng. Idak angai peruntukan sereta peteluongan keman kerajaan. Sumak a un agei nda taou bak pigek peluweang yen bak subet bisnes, bak subet bisnes diyak-diyak tan

. tanggugjawab a pegawai wak ngak peniliek gak masyarakat terutama dagen liko telou adalah menjalankan tanggungjawab ien mapun masyarakat turun padeng pegui inou wak bei masalah dagen liko jegum cubak bak meyelesaikan, wak inou ji masaalah berlaku dalam komuniti liko telou

Guru, mentor atau a segak melou mempengaruhi udip melou yenlah a yen sentiasa pidok teladan diyak. Contoh wak diyak, sutu wak diyak gak melou betan-tan gaya siyen bak menuluong melou bak merapet melou sereta sentiasa pidok teladan wak diyak, serita wak diyak supaya melou bak sentiasa tabah, supaya melou sentiasa bak tagep naseng sereta terus bak sentiasa bak semenget bak menerus udipan melou sereta cara melou tudip sentiasa bak bak manah gak japah-japah, sentiasa bak menugak japah-japah, bak memaju japah-japah supaya melou sentiasa bak bersemenget untuk bak menuluong japah-japah bak pesedekah gak japah-japah.

sai matek amahaou wak bateng petaek dagen masyarakat melou biasanya a memang tina ienlah, biasanya, dagen zaman itou dabei ageilah lah a sabeilah bei bidan, bidan-bidan, ji wak kena ji bak penadak telou matek a metaek, memang a tina sien debai selalunya akan jaga mana-mana ji amahou wak bateng metaek dagen masyarakat melou

mun telou bak menulung a mahou bak mula pedagang, loyien kena meyabek tulung kuman jabatan wanita dan keluarga sarawak, kawak loyien kena menyuwak gak bank.

Cara melo bak menjaga duwit iyenlah melo selalu medipeh supaya duwit iyen bebak melo mudei lau masa lakei a bebak anek melo sekul cara melo da kena bak eno-eno da saweneng-wenang bak miwek duwit un.

Biasa benateng wak nimen dagen meseraket melo yenlah seing, asou, siyau, eteik manuk.

Wak isak papan ngak nisak kou iyenlah scrable, karum, monopoli wak isak dagen telefon isak a katun iyen aaa.

Iklim berubah ajau, idak angai berubah ajau, lahabei musim tengkujuh bulan 12, ajau ujan sepanjang-panjang taun. Lasuk nda taou kalai kira agei, Ndabei betul tan agei cuaca lau ito

Benda yang akou paling suka gak alam sekitar ialah langit, langit akou kena pegui matalau, matalau baai matalau bawai, langit mun lau diyak warna biruok mun langit warna pink matalau baai akou memang suka lah warna aa warna-warna langit masem-masem mun bei pelangi lain agei kala (colour) siyen.

Serita filem atau wak isak tibi serita wak senuka adalah serita bei mengisahkan serita patriotik supaya akou lebeh terdedah ke politik dagen negara atau luar negara idak meserita pasel sejarah wak tou wak kena najer kelo wak Kena nelajer kou wak semanget loyen kena nigek kelo dagen udipan telo.

Sabei sekul gian melou sekul kayou, ajau itou ngak sibet baao jadi sekul konvensional sekul semenlah, sekul yen diyak ji bak gian aneak murid jegem cikgu mengajer, yen lah sekul melou ajau itou kira antara sekul wak bei moden jegem wak kena subet semenget aneak bak belajer bau agei

Wak tuu angai wak senukakou pasel sakai - sakai lai atau sakai mahou jegem serta sakai rapet melou yenlah doyen sentiasa pidok sutu wak diyak, sentiasa pidok semanget bak memajukan wak diyak, sentiasa pidok serita atau teladan wak diyak gak melou sepaya melou sentiasa bak semanget melou akan udip melou nda kira inou ji keadaan dan sentiasa bak madak melou bak sebieng, bak pesedekah sebieng gak sakai, gak adikakak dagen liyan melou bak sebieng jelau - jelau

Mun pasel iklim berubah laei kou bei gak diyak <noise> jegem bei kawak nda pidah bei madak telou nda betul tan buyak iklim mun selalu berubah nda tetu pasel

Masa itou berbisnes gak negara telou didak angai rintangan sebab didak a bejajak dan harga bareang mentah masa itou terlalu mahal

Cabaran wak bei… takan bisnes ajau adalah mudal yen ndabei sukup. Jegem bahan takan bak memulakan sama kawak, ndabei takan sesuai.

Teknologi ajau nda sama jahak lahabei. Lahabei pebak telepon dawek didieng ajau pebak telepon pebak paa ageilah. Yenlah yen teknologi berubah lah reti yau

selebriti atau pelakon a senuka kou ajau adalah ji lau suib, lau yus, jep, aby, lau ito adalah Sepatu, pelakon Sepatu lau itou pejuah mesej diak yau walaupun lauyien pelakon jenaka tapi lauyien pejuah mesej diak yau taah kou

Kerja rumah sekul, wak akou taao susah angai adalah sejarah sebap sejarah idak madak telou menghafal jegem taao sejarah - sejarah gak seluruh negara jegem gak dagen negeri telou serta negeri apah kek

Akou rasa semua seni penting. Seni inou ji senukakou, akou suka a belagu, a menari semua pun seni. Seni mengancam paling penting sebab siyen meneruskan tradisi zaman lahabei

Wak takan suci Aaa ataupuun diyak tuu gak melou sekeluwarga mmm, biasanya takan suci itou memang gak gereja debei dagen naseng ataupuun ndabei tigah tan, betul tan, ataupuun iman telou paling diyak bak napun Bonda Maria. Sebieng gak jawai siyen, bak menyerah tan inou-inou kesusahan.

dagen masyarakat melou, ajau, aneak umik dalah lahabeilah, macam-macam ji pisak bol.. ajau semua aneak umik taau pisak game-game handpon, pisak game talian

Teknoloji wak akou lok ji wak bak bei ajau ito iyenlah teknoloji wak kena mengesan kanser ,kanser uduong kanser daak kanser paru-paru kanser gak utek wak tuo angai iyenlah ji wak tuo.

Bak penyieng service lawyer gak likou melo ajau google un bei lubeng google lawyer-lawyer gak negara melo debai payah bak penyieng gan-gan agie tenelepon un, saudara mara pun bei jadi lawyer ajau.

Aku suka pebak wasek formal jegam debai wak menonjol angai sebab aku suka identiti alagen jegam gaya profesional.

Keman lima tahun lahabei membayar bak ji ajau ajau tekan gak ujung tujok semua kena bayar mun lahabei telo terpaksa mengatik bank bak buka. Mun debai duit terpaksa mapun jalak jalak takan mengisi form udei berbaris udei tapi ajau memang mudahlah gak utung tujuk min.

Masem-masem ji bangsa imun bei kayou bei bunga wak den kou selalu wak dagen lebok kou warna gadung lah sebab memeng akou suka pimun a plant ino ngadan laei liko Melanau a kayou wak debei pebunga kaau masuok dagen nyaam un iyen.

Masarakat bak menolong telo, cara ajau senang angai sebab pebak hanpon, idak hanpon cangih ajau masok un dagen wasap kah ino kah bei-bei un a bak menolong telo.

akou suka belajer bahasa telebau a keman sakai-sakai kou terutama telebau iban, akou akan menabawen loyien mun akou da faham serta meyapik wak inou ji telabau loyien walaupuun akou da faham

Harapan wak diharep kou mudei lau neh iyenlah sentiasa bak bei udipan wak nyamen wak sentiasa meng menggalakkan menggalakkan japah-japah bak tudip diyak sentiasa bak pidok semanget gak japah-japah supaya sentiasa bak mengagep iman japah-japah bak sebiyeng selalu serta bak memajukan dirik loyen selalu ino puon sibek loyen jelau-jelau.

Tokoh sejarah a tebilangan angai dagen liko melo ito, susah angai tan akou bak pegui ji, kaliek uncle Jeniri Amir kaliek. Iyen a tokoh sejarah ajau masem-masem buk tenulih siyen.

Tuwun lah paling penting bagi kou. Akou bersyukur angai akou kena tuwun sebap yen adalah salah satu daripada [a] cara ataupuun skil kaau untuk menyelametkan dirik. Tuwunlah paling penting bagi akou mesti-mesti telou semua belajer tuwun termasuk aneak umik ajau.

A pisak muzik atau a menulih lagu a senuka kou adalah kuman kumpulan Masterpiece sebab kumpulan Masterpiece adalah pasukan, tim wak senuka akou sebab idak mengisahkan lagu-lagu hal udipan

Sai bak tenabawen pasel penyakit. A bak tenabawen pasel penyakit yenlah doktor. Telou terpaksa mapun doktor. Pinyieng mapun spitel kah, mapun klinik kah, gak giyen ji takan loyen a pandai bak pinyieng penyakit, gak giyen lah napun telou.

Selebriti wak senuka kou [a] biasanya penyanyi rock lah, Awie, Amy Search, Ella, Salim Iklim. Akou suka loyen sebap loyen mengubah musik Dana mapun musik rok jegem pemes sampai ajau itou [ai] lagu loyen still diyak bak taah kawak

Asal usul keluwarga a sejarah tuu siyen debei kawak tan lah keluwarga kou peserita angai tapi yen melou taao lah pokok keluwarga. Sai ji tipou ayeng, sai ji tipou - tipou, sai ji tipou dawek, sai ji tuwak - tuwak, sai ji ahli keluwarga a segak - segak. Memang melou agei taao lah nda kira walaupuun melou ngak diyem gak bander jawuk kuman kapuong. A memang melou taao lah sai ji keluwarga melou.

bei pisak piano jegum sou kou

akou itou da bei brapa debei berapa agai menaah a artis melanau, biasa menaah lagu iban, lagu liko putih, lagu kina, akou da berapa kenellah artis melanau mintak maaflah artis melanau yeh, dabei taao sai ji bak teniman kou, minta maaf

Program radio wak senuka kou adalah…

Minou werena langit werena biruk? Werena langit werena biruk yen adalah inou ngadan laei telou aa. Susah angai tan akou bak peserita. Bak pedengah wak yen pun akou bukan saintis angai tan bak pedengah minou langit werena biruk

Artis atau a tukeng dagen liko wak teniman kou gak liko Mukah ajau ito adalah kuman Raymond Enyo sebab siyen ajau idak lagu jegum menulih lagu bak masyarakat Melanau.

Teknoloji wak den koulah kena pigek bawai kualiti idup telou adalah teknoloji komunikasi kerana ajau sama laei a aaa teknoloji gak bau paa telou. Jadi jiyenlah madak telou maju, madak telou kena mudip kena maju kuman wak sabei kerana ajau ji whatsapp, telipon kena seluruh duniya telou peden wak inou ji kemajuan gak likou a.

Akou semuwa bengesa senuka kou, suma akou lok akou taou bak telabau jegahak loyen kawak sama inou ji inou bengesa loyenlah. Mun kena akou taou telabau loyen kawak. Yen ji akou suka. Paling akou suka.

<noise> artis ji safar ghafar, hasimah yun p.ramli.. <noise> wak teniman wak teniman kou ajau itou

Pasal makau jawok kuaman okay akou memang suka angai sebab mun lian makau ito a bagi kou ien kena pidok penuh ketenangan dagen naseng lah mun telo ngak idak tan kerja, selalu idak tan fikir sekali-sekala telo makau-makau a gidi-ginan telo merubah g pandangan telo iyen kena memperejukan naseng telo, kawak supaya luwaih tan jumit naseng telo kuman wak negui telo tiap-tiap lalu.

Tan rasa kou pasel makau jawok samalah rekreasi, ienlah wak, diyak angai gak kesihatan terutama jatung jegum badan wak sihat. Iyenlah a sebab siyen kasihatan untuk kardiovaskular a rekreasi a wak paling duyak bak jatung.

Pengalaman kou mapuon paguong gak negara kou gak gito diyak tan sebab paguong ito nyat jegem telo bei menaah musik wak betul jegem ril efek siyen wak den telo saolah-olahnya bei gak jawai mata telo.

Kuba ji cara kou bak relek jegem jaga kesehatan pikiran mmm mun akou lah bak relek-relek ito aaa sama laei a diyak telo memekir a wak ino kerja-kerja telo pikir un telo gak Tuhan pikir un sedaya upaya wak kena sibet telo.

Cabaran utama bei temu kou bei gak usahawan satu adalah modal lah jalak modal jalak takan pejaja jalak agei doloyen dabei semanget bak betul-betul berniaga mun ngak rugi jumit ngak da lok bak berniaga semangat gitu bak berusaha jadi perniaga yang berjaya.

Akou rasa bila akou makau jawuk, pikiran akou rasa tenang dan didak pengalaman baou pasel a kek ji makanan dan adat.

Hobi wak senuka kou mun bagi akoulah hobi kou memeng pesiyak, Pesiyak iyen manangub manuok laei melo lahabei akou agei umit suka angai akou menangub manuok tapi ajau ngak lakei kureang lah.

Sukan berkumpulan seperti sukan bolasepak

Tuwun, tuwun itou a diyak, ok.. sama, a sama ji telou bei masalah paru-paru yen a kena pidok telou macem eksasaislah.. .. kena besenamlah supaya a paru-paru telou yen lebeh jed ok ataupun telou kena a meringankan jumiek inou teloulah baat badan sama laei a

Lo bank selalu madak telo kak meting nobor akawon telo serta atau puon nobor pin telo gak sai-sai puon aniek puon gak sakai telo debei jadi loyen akan madak telo kak sebareng pidok gak a.

Wasiek wak suka nebak kou wasiek wak selesa tan gak badan debei muket tan rasa kou kena bak jadin madak telo, meliduong telo kuman suasa

lahabei debei tan ngak tan melou, inou ngadan a melou belajer gak lebok unlah, tina tama ji apak mak kou debei , apak taau membaca mak kou debai taau membaca, melou belajer un gak lebok, debei tuysionlah akou lahabei, sebab melou masa sekolah rendah dabei ngak bei tuysion tan bah masa ien.

Cabaran wak bei tenemu a usahawan liyan memula bisnes gak liko kou adalah bila telo bak pigek pinyeang kustoma kustoma bak bisnes awel telo ji kutan tan telo bak menariek perhatiyan a tapak gak takan telo bak keman wak ino kedai keman wak sibet telo ino ji wakkan senuka loyen iyen adalah cabaran telo kutan tan telo bak pigek sai a bak tapak gak kedai telo.

Gak liko mun bak memula bisnes memeng cabaran paling ayeang modal lah jegem a bak memiliek ino ji jenis a bisnes atau puon ino ji dageang wak betul wak tigah ji wak peniliek telo neh nda lah bei sia sia mun telo pedageng iyen sebab iyen memerlu idak modal jadi cabaran yang paling ayeang a modal wak ino ji bak peniliek telo.

Wak senuka kou pasel sakai, nda kira sakai lai ataukah sakai mahou, yenlah bila kaau subet masa bersama deloyen kawak, rasa injoi, rasa terisi tan ruwang nouj jegem jakak liyan kaau kena pesadei gak deloyen dagen inou masalah nou. Kadeng-kadeng deloyen adalah menghibuor naseng, jegem miweak masa-masa di luang nou selalu

ji kemajuan teknologi wak pikir kou bak pigek bawai kualiti tudip..tudip..tudip kou ienlah aa teknologi wak kena bak madak nenawan pepikir a pasal kasihatan minda pasel bak beteng betan tan ke kena bak jadi sakai nenawan sakai manusia bak meyihatkan agei udipan manusia serta da bak melalaikan manusia wak aan teknologi ien kena bak subet manusia sader gak japah-japah kepentingan japah-japah bahwa nenawan mesti bak saling mem membantu mer saling memerlukan japah-japah

subjek senuka kou gak skul, semua subjek senuka tapi cara pembelajaran ien da sama, kadang-kadang telou dabei faham wak dilajer tapi suka memang suka tetap suka sebab lajer wak ien bak- bak menambah pengetahuan telou

Oo ito aku suka soalan ito selalu bila lau kenesusu aku mapun negeri kei bak contoh yian mapun pulau pinang, sabah jegam Labuan aku suka lau kenesusu aku ingat cara kou makau takan a.

yang biasa sien wak matek a mahou bateng petaiek dagen masyarakat melou ienlah a me a tina mahou ien ataupun mentua mahou ien wak mahoulah a ji ien wak tuu agai a kena mateklah atau bidan ataupun a dikak saudara mahou deloyien

Ako suka makau jawok pegui liko a bak merasa tan diyem gak liko iyen selayin kawak iyen memenglah wak saji senuka kou angai selayin tan telo diyem gak liko telo debei, bei perbandingan telo kena bak pegui diyak tan gak liko a.